مايور سوفينير اللي عندي كي كنت صغير, سيتي النهار الأول اللي دخلت نقرى في الحضانة, خونغ سيتي فريمون سبيسيال, خاطش الحاجة اللولة خرجت من لازون دو كونفور تاعي, بارسكو انا كنت غي في دارنا, الزاوجة شت عيباد وحدخرين بارسكو انا كنت نشوف غي والديا, لا فامي, دروك هاكا تتلاقا بعباد وحدخرين, و التالت من هاداك نهار وليت نتعلم, وليت نتعلم صوالح جدد, دونك سي لو مايور سوفونير